U ama takgalhin tu tataxkgo kchuchut ama skit, ama camaron, ama tsalis, ama k- ama caballitos del mar, ama kgayen, chono ama luw na natatajumana nak nak tsama nak chuchut chono xokg tatajumana kchuchut chono tsama ballena, tajuma kchu wi tu lanka ballena wi tu laktsina chono tsama tu tatajumana na kawau tu wanikan lhuw tu tatajumana nak chuchut